कइलकाइ <noise> घुम्द मन लाग्या बेला साता हुन्या नभएपछि एक्कलै लै घुम्द झानो पड्डे हुन्छ । अब तैबेला सात कोइ माइस नभएपछि घुम्दाघुम्दै एग्ल्यान लै लाग्दे हुन्छ । अब तासा बेला माइसगी लागि साती बनाउनाइ लागि जो पायो त्यैसँग साती बनाइबन बोलीबन त भएइन । <noise> तैपनि माइसगी हेरिबन बोल्लोपण्यो बोलाउनुपण्यो । <hesitation> कि बोल्ल <noise> तयार छ गि आछिन उ हेद्दोपण्यो । उ बोल्ल मन छ भने उइगी बोल्लोपण्यो काहो के हो आफ्नो परिचय दिनुपण्यो । उइगीलै परिचय माग्दो पण्यो । यसरी बोलेपछि उलै बोल्ल तयार छ साती बन्न तयार छ भने उइसँग साती <hesitation> गफगाफ अरिबन साती बनाउनुपण्यो । नत्रभने अब त्यो माइससँग भएइन भने अर्खासित लै बोल्लो पण्यो ।